Mduh ghamagi dijakura huga ghamagi u’uzur kwa’a inja yaba daga latur yaginda dijakira tukari faah kumu gakunsisu najabaransini <hesitation> u lu u tagui, tagui abara nsini shili irrajah jansiudi uzur kwa yu’u kija baransini lu u ba hank ala sal kabi dija zuwa hir salgin da sai kidin da’a kutagu kundauda ga tsimana kiuda simba miyi man ar shiligu duna a ashihirajah ɓulgu nda arsu nabur filiine abur kinda basikan aburi kwa kuya naja aga iwu irritaguikiya nabur ɓuu tulku ya tuu ma zamani <hesitation> zamani dandan na taui naja shili irra wancikin naja shili abur duwa girirmai saikijasai kija luvuu kija fukar ɗu’ukii kijin kiisu asinburi <hesitation> izirkiya ibur shili ra kwaku kindazuwa gurda iui indin daah nablin daah iuii kumaima sai kinda shilitaugui su ashili gamoliyi naja shili gamohi ina nagu kwanama mulin ari. Tuu nayiba iuitutku amma nada <hesitation> iui fam aga nulinyi aga nulinyi na naguma naga ga mulum jaw nada dah kinda wamanda maada wamarindana su arashiba sim didabur iwu sai dinayi da kibul yi asiba abur kuma ja ibur shili rakuw ku jayima kinaya barnmai ja yima kinayi ambarsimai jayima kimaya da iui tutkumai jan aman zaman afa ki nayi luu majaluri kwai kakka ta uyi ulaguma dan banbar kirda amma zaman ardandanna naga tabarshili kiga sai zibe fula zirkwa mai naga tabarshili kiga sai baa irri zir kwai kinayi daa uui tutku mai saidinayi shiliga muhunna ɓuchi naguma muluna jan adir anu wancikin aburi kijasin ibur buu kijasin ibur buu amma nagu tagui nasi naja bur da’a zim mul jan muli ya salna ayina jan adir <hesitation> <noise> armiya salna asci wamarigagu nagu su mulumna aisu najasu jan awamari aga muliya duu uburyina ammaza man afaikisu nayalur kuyima ba’a alinbua nadehi ku’ufimarima nedamai kindabar kirda silisuwa imai <hesitation> daraja airandamai. Jan irrizaman afainki zaman munagu mai zaman zumzu jan ma <hesitation> ma izirkwa bur daah sai kij amiyi hankalanukiryi munagu jahibur dan dan nayahibur anukiryi nayayim aima abur kinaya fuwa li uɗadu na ayimai sa’a ayikirmaima aburkinaya daah ulu tutku kiga hamsin teg kigan duga luyimai amma zaman adaki jirkwa kija luir leja bure aidar lesau sal ma bim adarkira uzirkwa ya zamanki ya yazaman munaguja uu chach ma nadakira siubarkirada zaman an zanua nagarakadu yadurany mushar afain nadaranabur <hesitation> nay ya zamanur aiy yuu zamanunda zamanu zumzuu daga tsuzugu jagir iui jindaa kija sumana magara shi lina izirna yin <hesitation> naja yin zaman tsuzuguna injasai aiyatash lu dikan uzurkwa jadilkari numalam ai nagu magukura shiryayi masal akura shirya agamulun abur yifa a nayu jahir ɗa mala ɗa shina nagu ku usukunaja luri jambarin ga mai gagu tuu amayarguma ma uina ma bulgu alurbur naganda shiumai jasibi aburi jambaninfi gamai gagu. Ammar irrir aurer afaiykiya auren bune dindasai ki kwaɓa jasa’a kwaba luku luku amma aurer ai zuzu gu sakubo aimai auren mutsudagu dunayi kura gane kiryi aga duh ayin tuu nayi ku u tsuku ku, iuir aure ku iuir tuuh maja lurrim diga fur nakirgiyi tuujasai ɓan kija meiga gu amma zaman afaikiya aiyi ba nami zamani zumzu zaman ilimi wa ya dan dan ilimi ayirayamai amma anayaga wayu shihi sal asin mala kwatagumai naga tsin malamai mala ma a tsinin mai tunayi daryi labfe labfe nayiwamaryi kiyasai mai amma banki kuwami du’u asini.